ଜତଵଲେ ମୁଗଡେ ବୁକ ସେଲ୍ଗ କେଂବା ଭୋଈ ଥାକା ଦେଖେ ସେତଵଲେ ମୁଝେ ଭୋଈ। ଏବଂଗ ଜ୍ଞାନ ସୋଈତତା କୋ ରିଲେଡ କରୀ ପରେଂ ବୁକ ସେଲ୍ଗ ରେ ନୌଲେଜ୍ଜ ଏବଂଗ। ଲର୍ଣିଂଗ ସୋଈତା <hesitation> ସ୍ଟକ୍ଚରଲ ଅର୍ଗର୍ନାଯେଶନ ଅଡ୍ବେଂଚର। ଔର ଏସକେପ ମେମୋରୀଜ ଔର ସେନ୍ଟିମେଂଟ ଅସ୍ଥେତିକ ଔର କଂପର୍ଟ। କ୍ଯୂରିଯୋସିଟୀ ଔର ଡିସ୍କୋବରୀ ପରୀ ବହୁତ କୀଛୀ ଭୋଈ ରହୀ ଥାଈ। ଭୋଈ ଥାକରେ ପ୍ରପର ଅରେଜ୍ମେଂଟ କରୀ ଭୋଈ କୋ ରଖିଵା ନିହେଂତି ଜରୂରୀ। ଜିଯୋଂତରେ ହମକୋ ଭୋଈ ଖୋଜିଵାର ମଦ୍ଯୋଂ ସାଜଯ ମୁଲେ।